في عيد ميلادي نفضل الحصول على النقود أكثر من نحوصولها على الهدايا خاطر ساعات الهدايا تبدأ مش مستحقية لها مش محتاجتها ما عندها علاش وساعات تبدأ حاجات عندي منها يعني عزيزة وغالية صحيح أنا نقود نعرف نتصرف فيها أنا ونشربها حاجات نقصتني خير ماللي تجيني هدايا ومنش محتاجتها نتصور هيك هيك.